Umum igu ibɛn irham ha aka rharha irham ha inungge idzamum imang, kɛrɛ rimine maa abin kɛ iki wurake uonumum iki ikaurham asi iwuke uku unjiir ba igoi mum anang idzi, iku itsikam mum abvur arherherke akoi ambɔ atesu mbɔ atɔ itser na awiya usi iwembo no abin mum iki iwurake icee hare udalili irham hare nggea itsu umi indzowe itsuwa na abirabe aka nya age irham harɛ iwura agenu irhama iwing ge na yenum ubor uba utsukɔ amen ngo ikpɔɔ nininang umum imbe indzowe itsuwa na abirabe aka nya irham harɛ uga awu ubin ayenum utsu igherha utare na azi azia fu nu usi idzowu ku umbɔ imɛka ivaa uziɔ ubinma iki ini rherhe hare ustsua amen mbɔ amɔɔ miba kau mbɔ ubinkpi uku ubee abi ukau irham iyiriyɛ asi itsumbo abi kuma umbo ai gbigbermbo ukau mbɔ izhia nɛ ukau mbɔ imaner uba kapo ngge ing dzowuku imang-mang ungo usi itsukɔ abi ba, bɔr ungo igberɔ ubingha aka rharha ukuma umbɔ ikɛi, umbɔ isi iwuri imangnga ize Umum iki kau faa umu ikau ibu abi nibu abia nɔ amɛki uvaa aka gaya ba umum ikau ibu abi na igai izim na abai usɔkka nu utɔrha amɛk aki untar igai izim abai isɔkka ivaa nu utɔi daga mɔ miki tirhi itsuka imena mum ukai yakamata umum izi itawa izi ivarhu varhe go mum iso izimum uvarha ha na abi akpai izi varhi imaamumi kuma iyɛsu ubvur mum ibam udi iya umen ina iwɛmɔ niba itirhi ivarhu varhe uku iyei utserh ra amena mum utei wuku mar umum arhuse, mum gee udɛ ucɛrɛ ungo uku ubee iyei utsɛrh harɛ ungo uku ungwɛ use rabi ungo uweɔ na anera aki itsi ubok ayika ungo? Igor mbɔ ngge umum faa ishimum nu unera bɔr mum idzowuke itsikam mum ni ipfupa abi idzowuku imang-mang ing unum aba atsu idorh nu ubinma iki itsuka abi uko unga awu umum iki itsuka abi uko unga awu unum iki yikami mi ivoshun ipfuna mum imaamo iciki ifɛn num nggea umum itsu ibu abi ambaia isɔkkai itaar ra abi. igrere unum aka zi itsu idorh nga umɔ ni ibu abia duk umen ikizi arherhe utsɛmun umum iku imang ukam mum igoshe ibu abia umum iki sim unum aka tsu idorh nga umɔ ibu abi izei aka rharha isim ibu abia iyar igoshe Umen iki zi uzarha ukpu igbashia akoi abin iki igoi abina ghake umum imang ikiyɔɔ unaku gɔnga unying na nggara yɔke sɔkka na atɔɔ imang to hanɔ isi iyesu nu unera awu imang ukam mum iki kaurha rham ha ngge iku imang ha iba uko uwua kpekum amɛɛ umum idzowe bitsuwa na anergwa ge apfupu usi akwai imang usi harɔ uwekpɔ ru imang umɔ idzakku imang umɛn iba izi unum ha umbɔ adzamɛn nggu itsɛr nu ubvur uwɔɔ itɛɛnga irherhe rangge age awu abin mum iki igoi iki zi umbɔ abea mum igoi abina ikizi umbɔ aɔrha rhi na adzaa utsermu umum iki iso iba isurhi itsim ige ude umum ikurhu ngguse umum ikurhu utunani ni isurhi istsimi uker ibu ma iki kau ru usinɔ inaki sim imaam isaike izi isim ibu ha iki sim ibu ha iba ikpom ambai iyi iikiva iki sim itsu ambaia usɔkka nu nying izi igoshe isi iyirukum uba, nu unum ha umum iki goshe ibɔ ha ikpom imang irherhe rangge sosai anakka gɔnga isɔkka inaa na unak kucika nying, sɔkka nu utui Iku imang iyiha izi igoi abin izɔm, utsɛm ikishoo izi ifai isi yɛsu usisi nu unera isi iyesu ukoo ubin nu unera awu imang irham ha iki kau ungo unyaɔ uko imang iyɛrɛa umum iki kai sisom ucɛrɛ awea uwuruwi aka wuri tsoi ra menanga, ai hwenga irham ha isari dzowuge unera imang iki mba ra anang aka tirha atsutser igoi abin ipfuna akike anergwar aka aba irhwa ha tita abagha umum ha nggu utɛmum aka rharha unga ma ashia ni itser iyiki sei, unga akau irham ha inyakanga aka eyuwa mum age umum ikau irham ung a akau ingge ha unga akapa ibo abi ha nimiha nga agoshe ibo abi ha na agai aba aba adamum imang aka rharha age uto umum itoma nggu iyimum iki wera ngge ni izi inggoi abin akirake aka aba aba gha ni rhuwaha uto umum isi iwɔku ungo imang-mang iki imaa ipfuna mum kishoo nggu imang irham iki maa ipfuna num umen iki idzeki pfuna umum ina ighaimgbashi ikau irham ha utun unum ha umum iki pfuna zuwa har unum ukpu irhirhe umum iki inu arherhe hare Inaki idze izi ibee mum uboi ya awiya ngge mba idzowe awakaci mum, utsa mum asi ibee utaa uku ubow adaka, umum itsikam isi ibee ubin uku utsir ighirha mum idaku nu uderherhi use? Nu uderhirhi irham umu iki kau ugaskiya umum itarwe idzowe umum ni irham ha nga utem aka yotuwa mum age ubin uku kuhorhe ukpi ikuma igu ibɛn ikurhakpɔ imani idzowe itsuwa na abia aka nyai irham age awu ayer atsu itsimbɔ ai kpɔmbɔ ififɔrh aikpombɔ ininang ungo uba udze uziɔ na awiya irhirhe nu utɔ itser, ungɔ utɔ itser ufɛɛ azango itikisong? Umbo afai itikisong? Umbɔ aba afai ngo, ungo ugha use? Imang ha umbo aka idzango umɔ irhegge igoi ubingha? Ungo uba urhi iri abina kɛrɛ mum irhi iri abina kiya ikima imesa umum ikpɛm izi awiye mum isei irham ha don iki inyamum azei irham ha nu abewe ake awu azea ake awu irhɛɛ, nggea itsu abimɛn amaa na zimbɔ inang age umbo azi ibee itser umum isei iya ini ikau irham ha ngge umum igumum ibɛn ngge idzaa ngge umum ifai itsuwa amum idzaa ngge mum ikurha abin kirake abɔ asi ikurhu mbɔ nga atsu umum ini idzowe itsuwa Igheha itsuka mɛnanga, utii inyaka utɛ mum aka agɔr mum ishaa inyinya abuwe uko ungo udze uzi itsera ra wiya ha sai ngo utsizeu usisu uguɔ ibɛn itsera usi igu ibɛn ngge, ubɔr ungo na atsua amena ngo udon use? Akoi ubin ngo uku utsu rasu ngo ubee ikura kpɔ unga irham ha iwuri mianɛ ivang ngo uku unu itɔ ngge, nge usi uni igbishu usi upfurhsi ngo ighighong ivang iyɔɔ ungo uba unu ugu azhe ugu agau iyorngo ogɛ, akwɛrngo aci niba nekukɔ ungo ba utsua amɛngo nu ugbishi ichang nga upfu ukau nu upfur singo aka ghong aba aghonga ngo, uba unu unu azhea ukpesar ani udek ugu iyor ngo uku fɛfɛrhi ungu uba uzi ukau irham ha nu ubaɔ ivang abina aba afɛɛ ana agai azi ivang abina akawe aka gbɛr Ungo inya uzi igber abin ha ivang ngo uku uku uzi izɛ ugoshe ungo ufɛti imang irhirhera ngge utsu ru ubai ajuhu wono ngo umbɔ aba deyango age awu ungo uwuri imang ha asomambɔ ungo age imang ha iwu iyi nga ungo usi ibemungo use utsu umum igɔr nimia?.